Biyawa patu Faatuuru ka hefti hunɗe ɗaanɗe jei ginnaaji jei tsaafi nonnon ngel warti ngelɗo saina ngelɗo ɗogga ngel wari ngel holli jaumi ngel maumi ngel to ɓiɗɗi sei Faaturu ka chanja kolo